Netai yemache yemacheii ieng ingokchie iganye chioni yakaiker, ingokkai icheng neimache ana koo yakaing'eti kotomo iyatu ngokaiki iname ngokche neimache amuu ngotigany komanda. Sang ko agoi ionate korok ko kotai kainam ngokcheti inyii inyii laal maati ikutu peeki kotaa kaikutu peek kolalyo komiei ipitil katit. Ipitil katit ap ingokchee akigany koranda karatik kopek kotaa kako tai kairok irondoi karatiiki chepoo ngokchee ipuu ngokchee kai akinyimilchi peek orit, kotaa kaimilchi peeki, komegany kotepi zaidi amuu ngotigany kotepi zaidi koma ma kwaninyitu ngokchee ngot kikany kotepee peek chelaldos zaidi. Kotaa kairoki kotaa kairooki tai kaiker ile kakotau kochunu kepepaik ap ngokaiki, kepepaik ap ngokchee icheru akii akinami akitou iicherchi icherchi kepepaik. Kotaa kotaa koiro icheru kepepaiki. Inde keliek peek oriti, akichurchi kelieki icherchi akoi sioki e ichop akoi itar icheru kepepaik kopek. Ko ngotko maa machunda kepepaik kopek ngokong'et chemengechi koo koyachei akoi yamae ipimeli, sokoo sokomelakis kepepai chotok kotai kairoki ii iwirte chepoo iwirte metiti aas aki aki akiipu nyimel ii inyinde netit maat parak amuu, kakailal maati nyinde netit parak simuuch inde ngokchie. Kotainde ngokchie koo kopeku kepepaik chamengich chika chikamaitar. Icheru chamasikchini ketutu, imetoi kityongani, kotaa ko laal komie ako kotililit ngokchie iwechi. Iwech kolal kimasta tukul koi kakolal komie ieny anyun icheng rotwee iipu kiit neitochini aginyi pchei ngap inyoru akot mayaya ing orit ana koo mayai chemengech. Inde tapani iwirte iwirtee iwirte puanik ap ngokchie, ipalu chapuk tukul chemii chemii orit nepo ngokchie. Akii icheru tingee akii aki akiun, kong'aran komie kotililiti akipchei iste chapuk chemii tingee orit amuu tingee keamei. Koo akinyichurukte tingee kong'aran komie, akinde sapurie. Aas kota kaipalu chapuuk tukuli ii akoi akoi nepo chakulek ap ng'okaik kotaa kaipalu tukuli, ind inde kong'et nekai, inde ko iun komie kotililiti ako kotililit olatugul, ipchei ipchei komengechitun, ipchei koek pieces. Pieces chengech chemengech chemengech cheumuchi kee cheimuchi kekaranga cheimuchi koo konam chito iis ko agenge agenge ana ko ngotko aeng aeng'ii ipche komong chemengech kole chemengech chemengech chemengechi, ako aechin. Ah kotoi kairoki inyi inyinde inde peek maa, tutikini akinde akiramchi ngokchie kai kokakotililit iramchi komiei igany korurto chumbik, kotakorurto chumbiki ii igany kong'et iin kotai kako chamuganchi chumbik komie ii. Komie takakorur chumbik, takakorur pendo komie ako kapsa negeiam ikase mako uyi ata kidogo ii ibu icheny. mwaita. icheny kitunguik. icheny nyanyek. icheny kotkogaa maiteschi saumu. kecheny ginger. Akinyeton iton kitunguik aki pelakoi kolalchikitunguik ako mach ko pereritun kole kitunguik. inde nyanyaek. Ikany kochemukanchi, akiranychi pendo kae. iranychi pendo kae akiikur akoi akoi ako kokakong'et nekai agoi konamakiss, komie nyanyek ak kitunguiki. Inde inde supuu kotaa kainde supuu igany anyuny kochamukanchi komie, akiteschi chumbik kidogo ngotko kamayam chekai chelkai che chekaikutunen iteschi kidogo, akikany anyun kotorur komie ngotko kaitinye royco iteschi igany kotokochamukanchi komie korur komie aas koanyinyit anyun ngokchie ko kotaa kai isutu ko ngotko kaitinye kii neiamdai iamde anyun.